Ommaq vihmaussiq, kiä ruumasõq maa all ringi. Aga nä tulõvaq näütüses vihma aigu tulõvaq maa pääle. Ja sis ommaq ka mügräq, kiä tegeväq maa all umalõ käüke. Ja sis, ku nä tulõvaq maa pääle, sis nä tekitäseq noid mügrämulkõ, miä inemiisile üldse ei miildüq.